Sohõ mage no annay hãn da di nga koy daga nangu mooro mate kan a gate ka bay. To hankan niga ɲwaayandi wo hinkuna nda suba a go nise fuwo ra wala taray, za a nin fonnay no nangu mooro ni go ka ba ni salan no a ga ma ni jinda goono ka a gane wane wo ay bora goono ka; a gono kanday se wo a manay no hay'fo ama si kanday se hay'fo. Amma haikul kan ine ni se hinkuna da suba no ni go da ninda ga gwaro, hunkuna da suba ba a jinde no ni ma, niga bay lallai ay bora kaŋ nay gisi ɲga no goono ka. To kala a ma haamay ka tun kay kin kwasaray, afooyaŋ ga heŋ bunbo no din goono ka, i ma ni jinda naima tun kay ka kwasaray. Zama hinkuna nda suba sabbay se no a ga wadin bay, a ga boro wadin bay, a goono ka. A si bay hala ga du hay'fo ɲga se, hanka si du kulu se amma za a ma ni jinde, a ga haamay ka tun kay kin kwasaray kadi hankan no goono ni go kande. Din man kande hay'fo a min gana ka matekaŋ ni furo ka, a min gana ka furo ka, ka'ka ni windo ra, a ma ka gwaro a ma ka'ka sakwam. Afooyaŋ mo si sakwam kali'ma windi-windi ka'ka, ni do di ga du daama bunbo ni ca boŋ no i ga kaarum ka ne ingay ma gwaro. Amma, da manci yaadin mo afooyaŋ i si bay matekaŋ go te.